Ke i txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu xáakua. Tuna he bó náma kan lén húná ián kan tán atlókan iá. He kórte lehi bó atlók tóka niá masé he bó náma kan lén na hi bó anuam man iá. Tuna kórte kan lehi húná tíu bó kan tsu ngá he kan tán tíu kan lehi tón kan in txir bó ngái lawa. Masé bó náma kan lén húná iá. He tíu anuam experience ni hi bó atlók niá ló tón na kiná kan fin gók tón lawa. Ke i txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu xáakua. Ke i txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He kórte lehi bó atlókan iá. Ke i txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He txu súmi txu he experience a tán man hi sú anuam pa tíu kan lén na hi bó atlókan iá. He txu súmi txu he experience a tán man hi sú an